We use clothes we use soap to clean up we use soap to wash clothes we use soap to bathe to bathe with it we use soap for plenty plenty cleaning up purpose.